varla farið fram hjá neinum að Icelandair tók keppinautinn

gær kaupin eru þó háð ákveðnum fyrirvörum við ætlum að ræða við Boga Nils Bogason forstjóra Icelandair síðari hluti þáttarins verður helgaður björgunarafreki sem liðsmenn Landhelgisgæslunnar unnu í Helguvík um helgina við tölum við sigmanninn Guðmund Rúnar Magnússon sem bjargaði fimmtán manns um borð í þyrluna þótt hann væri sárþjáður og rifbeinsbrotinn eftir erfiða lendingu á skipinu

byrjum á þér Bogi síðustu dagar hafa verið ansi

viðburðaríkir á íslenskum

er þessi hvers vegna ákvað Icelandair að kaupa þetta er tækifæri sem kom á borðið hjá okkur um helgina og við skoðuðum það eins vel og við gátum og niðurstaðan var að grípa tækifærið því við teljum

hluthafa og aðra hagsmunaaðila flestir sem þekkja til virðast sammála um að Wow hafi staðið mjög tæpt og að þið hafið tekið félagið yfir til að forða því frá þroti hvers vegna ákveðið þið að taka það yfir frekar en að láta það falla eins og ég segi við fórum í samningaviðræður við eigendur

um helgina og þetta varð niðurstaðan við komumst að niðurstöðu sem við teljum farsæla fyrir báða aðila já en fyrirtæki fyrirtæki flugfélag sem stendur svona tæpt hvaða hagsmuni hafið þið af því að taka það yfir við sjáum bara

tækifæri í

að samþætta ýmsa þætti í starfsemi Wow og Icelandair og að reka tvö öflug félag innan okkar samstæðu til framtíðar að við sjáum bara ýmis tækifæri í því já þú sagðir í fréttum

þú teldir ekki að Wow hefði verið á

í þrot en er ekki augljóst að það var staðan ég held að tímarnir hafi verið krefjandi en ég er ekki sannfærður um að félagið hafi

í gjaldþrot eins og ég sagði í fréttunum áðan já Skúli segir á Facebook að miðað við aðstæður hafi salan til ykkar verið þú sagðir sjálfur í yfirlýsingunni til kauphallarinnar að það væri mikilvægt að tryggja tíðar flugsamgöngur til og frá landinu liggur ekki í augum uppi að

að koma Wow í skjól ja ég held að við séum að búa til segja sjálfbæra ferðaþjónustu og flugsamgöngur á milli Íslands og umheimsins umheimsins það liggur fyrir að það hefur verið talsverð ókyrrð í flugrekstri allt þetta ár og jafnvel í fyrra líka við sáum

í fyrra það eru krefjandi tímar það er alveg morgunljóst og þetta var niðurstaðan úr þessum viðræðum já þið hafið heilmikilla hagsmuna að gæta

flugrekstrarins þið eigið stóran hluta

níu Icelandair hótel gjaldþrot Wow hefði valdið því að þúsundir farþega hefðu orðið strandaglópar og

tengist ekkert annarri starfsemi hjá okkur þetta tengist bara þessum flugrekstri við sjáum tækifæri í því að taka annað flugfélag inn í okkar starfsemi og og samþætta ýmislegt í rekstrinum hefði náttúrulega verið áfall

held að það verði alltaf áfall fyrir lítil hagkerfi eins og Ísland þegar stór flugfélög ef þau fara á hausinn við þekkjum það það eru mörg dæmi um slíkt þannig að það væri áfall fyrir milli ykkar fyrr í haust í kringum skuldabréfaútboð

á hverju strandaði þá það strandaði ekki á neinu það voru aldrei neinar viðræður sem fóru eitthvað langt við þannig að það strandaði ekki á einu né neinu þannig að engar formlegar viðræður fóru í gang í haust þannig að það er ekkert sem gerist núna á síðustu vikum sem gjörbreytir stöðunni

ekki frá okkar bæjardyrum séð nei nei Skúli Mogensen var kominn í ákaflega erfiða stöðu með félagið eins og hann hefur lýst á samfélagsmiðlum það er gert með fyrirvara um samþykki Samkeppnisstofnunar og áreiðanleikakannana hann gæti setið eftir með sárt ennið án þess að fá krónu út úr viðskiptunum fyrir utan það sem

lánað til félagsins eruð þið ekki að hrifsa flugfélagið af

viðræður yfir um helgina og við komumst að niðurstöðu og það voru allir sáttir þegar við stóðum upp þannig að

að hrifsa neitt heldurðu að hann sé sáttur alla vega kvöddumst við vel og þannig að ég held að hann sé sáttur auðvitað hefði hann örugglega viljað sjá hérna hugsanlega einhverja aðra niðurstöðu hérna fyrir einhverjum mánuðum eða árum en við kvöddumst í gær þá var hann sáttur

fær núna málið til meðferðar

það var kallað eftir því á þingi í dag að stofnunin fengi góðan tíma til að fjalla um málið þetta gæti tekið marga mánuði en þið hafið ekki svo langan tíma

náttúrulega bara ekki í okkar höndum þessi tími og hversu langan tíma Samkeppniseftirlitið mun taka í þetta en við bara svona vinnum með Samkeppniseftirlitinu eins og kostur er og vonumst til þess að

þetta taki eins skamman tíma og hægt er en þetta er ekki í okkar höndum í rauninni sá sá tímarammi þið vonist eftir því að þetta gerist fyrir mánaðamót

að þetta taki ekki of langan tíma hvað gerist ef standa illa og eru ógjaldfær þá Samgöngustofa inn í það er þeirra hlutverk og við erum ekki í raun að spá neitt fyrir um það við erum bara í þessu verkefni það eru ýmsir fyrirvarar sem við

að vinna í eins og fram hefur komið og það er okkar verkefni þessa dagana já en forsendur þessa kaupsamnings væru brostnar

undir því að Samkeppnisstofnun klári fyrir mánaðamót ja það er miklu heppilegra að það klárist eins hratt og hægt er já akkúrat nei fyrirgefðu það er ekki skilyrði að þetta verði búið fyrir mánaðamót það er alls ekki skilyrði í í samningnum nei en maður hefur það svolítið þetta jafnvægi sé dálítið viðkvæmt já það er bara mjög heppilegt að þetta klárist eins hratt og hægt er já bara fyrir alla aðila það er óheppilegt að vera að reka fyrirtæki svona er að sjálfsögðu þegar að við erum búin að ganga til samninga og klára samninga

síðan er einhver biðstaða það er aldrei gott í fyrirtækjarekstri já með tilkomu

snarlækkuðu flugfargjöld milli Íslands og umheimsins þeir sem muna eftir verðinu sem Icelandair bauð á meðan þið voruð ein á markaðnum eru margir uggandi yfir því að félögin verði sameinuð eigum við eftir að sjá

hækka mikið á næstu mánuðum

eða kaupa Icelandair á

eru tæplega þrjátíu flugfélög að fljúga til og frá landinu en þið eruð með áttatíu prósent markaðshlutdeild

það er bara þannig í þessum í þessum

í dag að það eru óteljandi flugfélög úti um allan heim að fylgjast með mörkuðum það eru nýjar flugvélar að að koma inn í starfsemi flugfélaganna og þau eru að horfa á tækifæri

er engin leið fyrir okkur að

að hækka verð umfram eitthvað sem eðlilegt getur talist þá bara þá bara töpum við já sjáum hvað setur það eru mörg flókin verkefni framundan Bogi Nils Bogason takk fyrir komuna í Kastljós takk þá ætlum við að vinda okkar kvæði í kross og fara í allt annað Guðmundur Ragnar Magnússon vann það þrekvirki aðfararnótt laugardags að bjarga fimmtán skipverjum af flutningaskipinu Fjordvik í Helguvík og hann gerði það eftir að hafa lent illa í fyrstu ferðinni og brotið í sér nokkur rif velkominn Guðmundur og til hamingju með þessa

ég ætla að byrja þig á að spyrja þig hvernig líður þér en rifbeinsbrot er nú ekkert ekkert ógurlegt en þetta hamlar manni já þú mátt ekki hósta eða hlæja og svona ekki hósta og hlæja við pössum það ókei takk en hvernig gerðist þetta geturðu lýst þessari atburðarás í stuttu máli já svo ég byrja bara frá byrjun þá við vorum komnir í loftið um það bil tuttugu mínútum seinna og vorum níu mínútur að fljúga

að skipinu

hvernig það liggur og það gengur sjór yfir

eru uppi á brúarþaki og við gáfum þeim leiðbeiningar í gegnum fjarskipti bara hvernig þeir ættu að bera sig að við

er á leið niður þá er bara það mikil hreyfing á skipinu að það kemur svona upp á móti mér og ég lendi harkalega á síðunni á búnaði sem er á

maður lendir um borð í skipi að vera snöggur að losa sig úr króknum af því að skipið er á hreyfingu og það getur bara hreyfingar skipsins geta valdið því að það kippist aftur í mann þannig að ég varð að vera snöggur á fætur og bara sennilega gæti ég nú komist í gegnum þetta og það líka var eiginlega enginn

annar möguleiki nei þetta hlýtur að hafa verið erfitt þú þú dregur

lætur hífa þig upp með fimmtán manns þetta þetta er þetta er ofboðslegt verk hlýtur að vera jú mitt hlutverk

kominn um borð er að stjórna á vettvangi og stjórna því hverjir fara upp og hversu hratt og við ákváðum

ákváðum að hífa tvo og tvo saman upp þannig að meðan mennirnir voru

línu sem stjórnar því þegar þeir eru hífðir upp það er erfitt veður vindur og mikil hreyfing á skipinu

það var mjög hvasst og hreyfingarnar á skipinu voru

þetta er allt í fjöruborðinu og skipið er að berjast utan í utan í klettana og það er mjög óþægileg tilfinninga skipi sem er að berjast svona utan í af því að þetta eru mjög óeðlilegar hreyfingar á skipi já hvernig hérna það er ekki mjög algengt að þið takið svona marga

svona stórar bjarganir eru nú ekki algengar hjá okkur sem betur fer en við höfum gert þetta áður fyrir eða úti á sjó alla vega fyrir fimm árum

álíka jafnvel fleiri en inni á landi gerist það af og til að við þurfum að taka marga inn í vél en ekki oft sem við þurfum að hífa svona marga hvað fer í gegnum hugann á ert að sjá til þess að þessir menn komist allir heilir á húfi það er bara fyrst og fremst

einbeiting og

um verkið og að reyna bara að drífa þetta af það er hérna við vissum það væri leki að skipinu þannig að það er mjög djúpt þarna við

möguleiki að skipið færi bara fram af og færi myndi þá þannig að það

lá á

þetta er mikil einbeiting og þú bara já telur þarna upp og vonar það besta já í rauninni en hérna að vona það besta við bara áttum von á því að klára þetta já hvernig tilfinning er það að bjarga mönnum og þetta mörgu fólki af skipi það er mjög góð tilfinning það maður náttúrulega er í þessu fyrst og fremst til þess að bjarga fólki og þarna var stór björgun í gangi og við vorum bara mjög sáttir við það öll áhöfnin á vélinni já og bjarganir á sjó þær hafa kannski sérstaka þýðingu fyrir ykkur já náttúrulega sjómenn eru okkar okkar erum við þeirra eina von þegar svonalagað kemur upp ætlarðu að halda áfram að síga eftir þessa reynslu að sjálfsögðu þér finnst þú ekkert vera í of mikilli hættu þegar þú gerir þetta nei þetta er náttúrulega maður hefur alveg lent í því að lenda illa og detta í hífingum og alls konar svona en þetta er í fyrsta skipti sem að eitthvað eitthvað hefur klikkað í fallinu en hérna og þetta er ekki hættulaust maður veit það alveg en við erum fullir sjálfstrausts að þetta gangi bara vel framvegis akkúrat Guðmundur Ragnar Magnússon takk fyrir komuna í Kastljós þátturinn verður ekki lengri í kvöld við minnum á menninguna og fréttaskýringaþáttinn kveik hér á eftir kastljós á morgun verður helgað úrslitum þingkosninganna í Bandaríkjunum verið sæl þangað til